جاڈوگرس چُھ نہٕ پتاہ زِ تٔمۍ سُنٛد پیروکار بنیو میل میڈیچ۔ ییلہٕ أمۍ نیل میڈیاچ وُچھ تٔمِس گوٚو خوف زِ تٔمۍ کٔر أمِس مارنٕچ کوٗشش۔